اعتجد ان الشعر له مكانة كبيرة في العصر الحديث الشعراء يعبروا عن مشاعرهم وافكارهم بطريقة جميلة وهذا يربطهم بالناس اليوم الشعر يستخدم في اغاني ومناسبات ويدخل في جضايا اجتماعية وهذا يعكس اهمية الشعر في التأثير على الثقافة والمجتمع